Letsi gbãtɔ me mì tɔna agblea dzi viɖe viɖe, fikewo ɖo gbadza mɔwoa, mì nɔna dzawo, anɔ bɔ kakaaa ne aɖo letri vea, mì tɔna dzo tɔtɔwo, ce ava tɔ ho ta dzi le ame tɔ̃ gɔ̃a me. Tɔgɔ̃a me kaka aɖo letri ame atɔ̃a me mɔwo kpoa mì kpana dɔwɔwɔa atɔ dzo nuwo, abɔ wo. Letsi adea ne tsi dza mì ƒanɛ, letsi ãdrẽa mì ƒana wo. Kaka be letsi nyia, ya va nyina tsi ke yebe blikua, va dɔ̃na mìa dzi. Tutugbãtɔ mɔwo wo ɖena bla wɔna, mì tsɔna wo nɔa ɖuɖu, ɖuɖua tsaƒe eɖeawo va vana, kpɔtɔa kpɔtɔa, letsi nyi, letsi asiɖeke be blia kpoa, eya va tena. Mì nɔna eya ɖu keŋ, ne eya va wɔa, mgba ya nya o. Mì tsɔna ya va ɖena kɔna ɖe ava me. Kpoa ekpena ɖe mìa ŋti, ye kpoe ma.